راح أبحث عن كيفية تحسين المستقبل باستخدام التجارب من الماضي، وأكيد يعني بحاول أساعد المجتمع وتطوير بعض الأفكار اللي تكون فيها كلها ابتكارات وتكنولوجيا لزيادة الوعي طبعاً، ويكون فيها ازدهار يعني ويكون فيها وضعها كويس ومليح.